Mam wan nyɛɛna mɛ gee pɛgera naba ayinɛ yu'urɛ la eŋa n bo ma yɔ'ɔ ti n nyaŋɛ di lotto la. gee mam n wan kelum iŋɛ sɛla de la,n wan bisɛ dia n de disuŋa dugɛ di sɛla n sɔi la,a de la pupeelum daarɛ.